طبعا يمكن للناس التحكم في مصائرهم ف انت بتختار أن انت تبذل جهد كبير او توفر جهدك وتنام او تستريح راحة النهاردة هي تعب في المستقبل وتعب النهاردة هي راحة في المستقبل طول ما انت بتفكر بطريقة إيجابية وبتدور عن مستقبل مشرق طول ما انت هتلاقي الحاجة الإيجابية دي موجودة قدامك طول م انت بتسعى طول ما انت هتوصل